það stefnir í meiri kjörsókn í stærstu sveitarfélögunum en í kosningunum fyrir fjórum árum sumir kjósendur ákváðu sig í kjörklefanum í dag en aðrir hafa alltaf kosið sama flokkinn Íra vill afnema bann við þungunarrofi kjörsókn hefur aldrei verið meiri í þjóðaratkvæðagreiðslu á Írlandi en í gær mannfjöldi kom saman við Dyflinnar kastala þar sem niðurstöðurnar voru kynntar í dag ofbeldi sem

sem kvenfangar hafa orðið fyrir á lífsleiðinni er mjög falið og þær gleymdust í

ný rannsókn er ein af fáum sem gerðar hafa verið á stöðu þeirra hálf öld er í dag síðan hægri umferð var tekin upp hér á landi formaður framkvæmdanefndar um hægri umferð sagði þá að landsmenn væru að eignast nýjan vin sem þeir ættu að heilsa með vinsemd en samt

gott kvöld til dæmis hefur kjörsókn verið lök í Hafnarfirði og afar dræm í Reykjanesbæ kjósendur

enda framboð mörg einn hafði þó ákveðið sig fyrir fimmtíu árum kjörstaðir opnuðu flestir klukkan níu í morgun og þrátt fyrir mikla rigningu gekk allt sinn vanagang oddvitarnir

tóku daginn snemma og greiddu atkvæði sín fyrir hádegi

á kjörskrá eru rúmlega tvö hundruð fjörutíu og átta þúsund og gengið er til kosninga í sjötíu og sveitarfélögum það sem af er degi er kjörsókn í Reykjavík er litlu meiri en í borgarstjórnarkosningunum fyrir fjórum árum í Kópavogi tók hún kipp síðdegis og mjakaðist upp fyrir það sem var í síðustu kosningum kjörsókn hefur verið minni en fyrir fjórum árum í allan dag í Hafnarfirði og á Akureyri stendur hún nánast

í stað það var hátíðlegt um að litast á mörgum kjörstöðum enda útskrifa flestir framhaldsskólar landsins nemendur sína í dag á Neskaupstað mættu nemendur í Verkmenntaskóla Austurlands í kjörklefa í sínu fínasta pússi það voru ekki bara nýstúdentar sem klæddu sig upp á því á Ísafirði var gamli tíminn í hávegum hafður kjósendur voru ýmist harðákveðnir eða tóku ákvörðun á síðustu stundu

kjósendur voru ýmist harðákveðnir eða tóku ákvörðun á síðustu stundu

ákvörðun á síðustu stundu

hvenær lá þetta fyrir það eru fimmtíu ár síðan

já

hvað ræður þig hvert atkvæði fer hvernig þau standa sig á

drífur fólk enn að til að kjósa

áðan þá hefur kjörsókn verið öllu meiri en í síðustu sveitarstjórnarkosningum enda var hún þá með lélegasta móti Eva Helgadóttir formaður yfirkjörstjórnar

mun þetta ekki vera flókið í

ástæðan fyrir því að við erum í Laugardalshöll að telja

Eva og gangi ykkur vel á lokametrunum en nú skulum við skoða í Vestmannaeyjum og þar er Hallgrímur Indriðason jú jú mikið rétt

ekki allt því það voru átta hundruð manns að vísu kom upp mál í kórnum í dag af svipuðum toga og í Ráðhúsinu þá eru níu flokkar í framboði í Kópavogi spennandi að sjá hvað verður Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið við völd meira eða minna síðustu þrjá áratugina lengst af í samstarfi við Framsóknarflokkinn en nú síðast með Bjartri framtíð sem

undir merkjum b f Viðreisnar spennan felst kannski helst í því að sjá hvort núverandi

en bæði framboðin hafa lýst yfir vilja til þess að halda samstarfinu áfram við verðum bara að bíða og sjá

á fyrstu tölum fljótlega upp úr klukkan tíu en það er víðar

Kristján Þór Magnússon sem hingað var ráðinn sem ópólitískur

Kristján Þór er þó sagður

á Facebook takk fyrir það Ágúst tölurnar úr Norðurþingi verða ekki bara birtar á Facebook þær verða líka birtar hérna á RÚV kosningavakan í sjónvarpinu hefst klukkan hálf tíu í kvöld og stendur fram eftir nóttu talið er í

sveitarfélögum og búast má við fyrstu tölum upp úr klukkan tíu RÚV flytur landsmönnum fregnir af kosningunum á kosningavöku í kvöld og nótt í sjónvarpinu en líka á Rás tvö punktur is

og Twitter þar sem leita má undir myllumerkinu kosningar

náttúrlega verið tíðar Alþingiskosningar að undanförnu en þetta eru sveitarstjórnarkosningar og þær eru töluvert öðruvísi það er verið að telja

atkvæði í meira en sjötíu sveitarfélögum á landinu þannig að við búumst við tölur komi mjög hratt upp úr klukkan tíu úr mörgum sveitarfélögum svo náttúrlega bíðum við eftir tölum úr stærri sveitarfélögunum fréttamenn verða á

land allt Bogi Ágústsson og Ólafur þ harðarsson verða á sínum stað að greina tölur og spá í stöðuna leitað verður eftir fyrstu viðbrögðum oddvita framboða stjórnmálaflokkanna um leið og tölur fara að berast og margt fleira en hvað er mest spennandi ja það náttúrulega verður spennandi að sjá að minnsta kosti úrslitin í mjög mörgum verið að falla en svo er náttúrlega okkar megin í útsendingunni er náttúrlega líka alls konar spenna bara upp á það

að ganga hvort þetta rennur smurt eða ekki þótt við höfum kosið ört síðustu ár þá eru sveitarstjórnarkosningar bara á fjögurra ára fresti það eru fjögur ár síðan þær voru síðast átta ár síðan þar síðast og breytingin í landslaginu hefur verið svo mikil

ný framboð að koma fram og önnur að leggjast af svakalegt flæði á

fylginu þannig að ég held að það sé víða mikil spenna í mörgum sveitarfélögum og hvað ætlið þið að halda lengi út það er ómögulegt að segja með beinar útsendingar hvað þetta verður lengi en okkur er sagt að ef allt gengur vel er þetta búið upp úr þrjú hálf fjögur en við getum ekkert sagt um það leiðtogar

tveggja funduðu óvænt í morgun í annað skipti á mánuði moon og ræddust við í tvær klukkustundir í bæ á hlutlausa beltinu á milli ríkjanna það er sami fundarstaður

og í apríl stjórnvöld í Suður Kóreu segja leiðtogana hafa rætt fund

fyrradag síðan hefur forsetinn reyndar gefið í skyn að hugsanlega verði fundurinn haldinn eftir allt saman mikill meirihluti Íra hefur samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu að afnema bann við þungunarrofi kjörsókn hefur aldrei verið meiri

og ráðamenn fagna niðurstöðunni

var í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem er sú þrítugasta og sjötta sem haldin hefur verið á Írlandi árið tvö þúsund og fimmtán kusu Írar um hvort leyfa ætti hjónabönd samkynhneigðra þá sögðu sextíu og

komma núll sjö prósent já og þrjátíu og sjö komma níutíu og þrjú prósent sögðu nei í gær voru kjósendur spurðir hvort þeir vildu afnema áttundu grein

samkvæmt henni á barn eða fóstur í móðurkviði jafnan rétt til lífs og móðirin já sögðu sextíu og sex komma fjögur prósent nei

sögðu þrjátíu og þrjú komma sex

mörg þeirra sem kusu já tileinkuðu

atkvæði sitt hún lést árið tvö þúsund og þrettán úr sýkingu í kjölfar fósturláts læknar neituðu að eyða fóstrinu því þeir numu hjartslátt þess

úrslitin þýða að áttunda greinin verður fjarlægð í stað hennar kemur grein sem gerir þinginu kleift að setja lög sem heilbrigðisráðherrann Simon Harris sagðist ætla að óska eftir formlegu samþykki ríkistjórnarinnar til þess að leggja fyrir þingið ný lög strax á þriðjudag Leo sagðist vona að nýju lögin taki gildi fyrir áramót drög að þeim liggja nú þegar fyrir heimilt fram á tólftu viku

á tólfta til tuttugustu og fjórðu viku verður heimilt að rjúfa meðgöngu sé fóstri ekki hugað líf eða meðgangan er talin ógna heilsu eða lífi móður samkvæmt einni af fáum rannsóknum sem gerðar hafa verið á stöðu kvenfanga hérlendis er ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir á lífsleiðinni verulega falið raddir þeirra heyrðust ekki í MeToo byltingunni sagt var frá rannsókn á reynslu kvenfanga á Íslandi á

á ráðstefnu um kynferðisbrot í rannsókninni var rætt við níu konur sem refsidóma staða kvenfanga hefur lítið verið rannsökuð hér á landi erlendar rannsóknir sýna að konur sem hafa verið beittar kynferðislegu ofbeldi reyna oft að deyfa sig með vímuefnaneyslu og þær leiðast oft út í afbrot ofbeldið gagnvart þeim er verulega falið og í þessi hópur þessar konur hafa ekki haft rödd í byltingunni hvers vegna er það ég velti fyrir mér hvort af því þær séu í neyslu og fíklar hvort að það sé ástæðan að það megi gjaldfella þetta ofbeldi gagnvart þeim konurnar eigi sér fáa málsvara og orðræðan í samfélaginu vinni ekki með þeim orðið fíkill sé gildishlaðið og neikvætt og þegar talað er um

og fíkla er gert mjög lítið úr reynslu þessara kvenna

gjaldfella hana í raun og veru það virðist stundum vera í lagi að það sé brotið á fíklum því að þeir eru að brjóta reglur samfélagsins með því að vera að nota vímuefni en afhverju eru þeir að nota vímuefni sumar kvennanna eru heimilislausar ferðast með dótið sitt í plastpoka til að finna svefnstað

fyrir nóttina þær eiga ekki síma og eru ekki þátttakendur í rannsóknum sem gerðar hafa verið á ofbeldi í nánum samböndum né öðrum þar sem fjallað er um áföll sem fólk verður fyrir helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að áföll verði til þess að þær fara að nota vímuefni og bara þessi meðferðarúrræði sem þær hafa reynt

hafa ekki náð utan um

og þennan vanda þá kannski óska þær eftir þjónustu kynjaskipt úrræði væri eitthvað sem mætti fara að athuga þar sem væri hægt að taka á þessum áföllum og því sem þær hafa gengið í gegnum fimmtíu ár eru í dag síðan hægri umferð var tekin upp á vegum landsins breytingin gekk

fyrir sig andstætt andstætt því sem margir óttuðust sagan segir að einungis eitt umferðaróhapp hafi verið tilkynnt á landinu þann dag þegar ekið var á dreng svo hann fótbrotnaði drengurinn hafði litið í ranga átt áður en hann gekk út á götuna upphaflega stóð til að skipta yfir í hægri umferð árið nítján hundruð fjörutíu og eitt þegar Bretar hernámu landið í seinni heimsstyrjöldinni fluttu þeir mörg ökutæki til landsins og því

var skiptingunni frestað það var svo ekki fyrr en tuttugu og sjö árum síðar sunnudaginn tuttugasta og sjötta maí nítján hundruð sextíu og átta sem landsmenn skiptu yfir á hægri vegarhelming þar sem þeir hafa þegar frá líður verður okkur í dag munum við eignast nýjan vin

kom kínverskum aðdáendum sínum skemmtilega á óvart í gær með tónleikum í fjórtán hundruð metra hæð á men fjalli hljómsveitarmeðlimir komu sér fyrir á línum sem spenntar voru á milli kletta og spiluðu þar uppi fyrir áhorfendur auk þess sýndu þeir færni

sína í því að ganga á línum rétt er að taka fram að þeir voru

tónleika á Fílabeinsströndinni í Frakklandi og Alsír en þetta voru fyrstu tónleikar hennar í Kína þá að veðri á morgun verður

átt á landinu fimm til tíu metrar á sekúndu og víða rigning með köflum einkum um landið sunnan og vestanvert hiti verður víðast á bilinu sjö til sautján stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur segir okkur

betur frá því á eftir einar það stefnir í meiri kjörsókn í stærstu sveitarfélögunum en í kosningunum fyrir fjórum árum sumir kjósendur ákváðu sig í kjörklefanum í dag en aðrir hafa alltaf kosið sama flokkinn Íra vill afnema bann við þungunarrofi kjörsókn hefur aldrei verið meiri í þjóðaratkvæðagreiðslu á Írlandi en

gær mannfjöldi kom saman við Dyflinnar kastala þar sem niðurstöðurnar voru kynntar í dag ofbeldi sem kvenfangar hafa orðið fyrir á lífsleiðinni er mjög falið og þær gleymdust í

byltingunni ný rannsókn er ein af fáum sem gerðar hafa verið á stöðu þeirra hálf öld er í dag síðan hægri umferð var tekin upp hér á landi formaður framkvæmdanefndar um hægri umferð sagði þá að landsmenn væru að eignast

vin sem þeir ættu að heilsa með vinsemd en samt taka með varúð þessum fréttatíma er að ljúka í sjónvarpi hefst klukkan hálft tíu og fyrir þá sem ekki eru við skjáinn er hægt að fylgjast með á rúv punktur is og

í sjónvarpinu í hádeginu á morgun sæl að sinni